أكثر حاجة طريفة شفتها في حياتي، كانت مرة في السوق، وكان في -باع- واحد كبير في السن جايب معاه جمل صغير، وقال للبائع يا ولدي الجمل هذا مش فاهم إنه جمل، هو كل ما يعطوه عشب يبدأ يركض زي الحصان، وبصراحة ضحكت على فكرة إن الجمل يركض.